Yo ngəla dam dənai yedəna dum yodəno damma təlamdamu yedənanir dam təlamdamu yedənami arə təlamdamu lugu ngə nə ga nəka nəkai yaya aji affi angal nganə ao luga ngə danga an ajai akai təlam damu də aji kal kallə ayi damma ngundə njili ndashodo akulalya damma təlam damma ijugu təlamdə lugurə kawigo ngundə təlam ndə njili kimido damma mukanau nga mukai nau amma lugu ngu gəde nəga həka nukai ja daji damma ngamma wannə ngə ainifi migau ngə ishanəga karə gəlayo dangə gagudo nashana nguudə təlan ndamu damma wannəngə mannau wannəngə naunau yo ra maunau bla mamanauwa yaman marə masunau bəla rigə ga kigau yau bəla rigə təlam daunna hallah kəndibi yeyiju yo ba burə yeyiju dishiyeyiju do ngayo yashara borə dammamu damma ubal majənanau boradan nga təlam ndadnə maa məkainau guma dəramma iga yikai ngammaya ga damma təlam ngamma kəmani nhalai gə ngə ingu ngəde kəmani nashu darajan kəmani nandə təlam ngəla təlam ngamma naji təlam ngəlagə ngə lugu ngəde njileemugo ngəlagə ngə lugu ngəde yauwa gabomugo ngamma ngəlagə ngə lugu ngəde yauwa gabomu nwu muluru ngamugo ngəlagə ngə lugu ngəde lugungə ngən ngə mashoo ngə aju num yedenaya num yedəna gaju uga ima naa gukullaiya ga lugu ngə aju num yedənaya ngo salamu alakum.